Áh múo tsá uh laig áh fu chi ló jóh múo tsá noh main láh tsá baí múo ni óh úh laig láh tsá baí noh quince yá ñá múh, yá ñá múh óh láh baí óh gíe ain ñi ñah zaí joh puo tsá ñi la có main taí ain yía múo ká ni main taí ain yía ká ni óh puo tsá ñih yía ñá múh gi ná taí múh do jóh puo tsá ñih. Puo tsá ñi zaí ñi ña jóh chá lain zá main joh chá lain noh tsá ni zá coi cuó óh chá lain shoi íh ni toi li aig ñi óh tsá puo ñih, ñih caum zaí áh joh áh ñi puo zaí ñi caum óh main ain áh ñi caum do joh main taig, main taig noh ñáh múh ain ñi caum de joh la chá baig muo áh ñih main taig li noh, li yía, li yia naig zaíg puo zaí ñi caum jo main aín áh ñu caum do joh, jo maig taig noh ñah múh ain ñi caum do jóh já lá tsá baí múo tsáa áh ñih main tai li-li noh li yía, li yía noh naig zaíg octubre, lí yía naig zaíg óh joh no óh ní lá tzá baí múo íh ñih joh ngi tsá múh tsá horno cha íh sein íh tsáh óh horno jóh muo tsá horno tóh tzá kuh, koh ku tó tzá íh ñi do jo bá co-co gas óh bá gho gasolain oh áh ih ñi do muo tsá. Tzá mú chá horno jóh jo cúo íh tsá do íh zhíe múo tsá kúo múo noh kóu tsá mu laig-laig múh jóh íh shíe múo tsá kuo móu laig ka ni fui cha laig múo íh ñi chá muo tsá íh loi tsáa muo doce yia taum ih áh fu íh ñih jóh zein gi tsá múo noh yía chíu kilo jóh sin gi tsá có muo tau muo tsá joh taí taum ló tsi chiu kilo. Joh áh toi múo tau do jo múo tsá ihh ñi cha tsa jo chá tsá ló tsá muo to ni óh tsá múo to múo to laig cóh <noise> jóh tó tsá jóh tóh tsá naum ah-ah íh ñi chá to main tsa tsáh, main tsá tsáah ih ñih main tsá tó main tsá óho naum main tsáh main áh ih ñi do maig tsá óho naum maig-maig tsá tsah jóh móu tsá áh ñi laig joh múo tsá laig naí íh ñi laig do tsi ná noh chá tsa ni aíg jóh óh múo tsa caí gi taí áh múh li gá chá zaíg jóh li có zaíg, li có zaig noh diciembre jó oh taig múh chá yiu jó áh yía múh chá yiu do joh-joh tó chá lo tsá laig fú laíg lai fu ló tsá. Laig lai fú ló tsá jó tó tsá áh lai fu doh <noise> laig laí fu lo tsá jóh áh lo tsá laí fu doh jóh tóh tsá tsí faí jóa áh múh chá yiu do áh li có zaig de jo-jo noh. Áh li cóh zaig do jóh zóh tsá úh ni, zó tsá úh ni jó zíh tsá arroz jóh zíi tsá muo tau jó nóh tsá aig jó áh joo chá tsá ni mesa áh ain tsá múh chá yiuh do chá tsá úh ni chía tsá úh ni óh chía tsá arroz jóh chá tsa muo tau joh chá tsá café chá tsá chocolate jó zaí tsá ih tsá tó íh ñih íh tsá to paí zaín tsá aí ni mesa zó tsá múo, zó tsá múo zó tsá ngi óh cha tsá óh chá tsá noh chocolate chá tsá jain chá tsa tó, to tsá laí táh joh laí tá tó tsá áh múh chá yíu doh óh shiu lai fu tó tsá <noise> jo áh jo úh ñi chá yiu do jó main náh joh áh li taum zaíg do, jóh áh li taum zaig do joh áh yía múh áh noh áh có zaig do jain tsá tau tzá jain tsá tu yía jain tsá toi chá jain tsá aíg má tsá úh aum naí náh oh jo main náh óh lá búo muo tsá úh ñi tsá lain tsá li-li tsá cóh tsá úh kuh li búh li záh ñi muo lain. Jó uh bu jó nó tsá aig la búo noh tsá taum ló aig nóh tsáh, tau ló aí chá tsá áh mú cha tsa kieg do taum lo aí muo tsá gó áh aí taum ló áh jo cha tsá cha kieg jóh múo tsá uh aum. Bú aum yiu jóh áh úh aum yíu do jó caíg tsá caig tsá aum bá jaig kaih tsá aum chilea kaíg tsá aum-aum chiu ka pai có óh chí laig-laig gó kaig tsá úh bu tsá trigo fá tsá trigo ni yáh fá tsá trigo jóh úh bu tsá có ñi muo lain pai úh bu tsá trigo ój úh bu tsá aig óh uh choin tsá aig óh úh buh tsá. Óh uh bu tsá noh múh nuez jó úh bih tsá níh muo chiu mú nuez níh muo chiu almendra ajo íh maig óh zé taí cha tau, óh zé aú chá tau úh bu tsá noh pimienta, clavo, comino ká pái canela áh jo caig tsá áh úh aum, áh uh aum yíu de caig tsá múh yíu, caig tsá mú yiú caig tsá úh búh tsá kie já láh áh la joh jóh gá laig úh aum yiu do. Jó muo óh tsá úh aum baí jó áh úh aum baig gi doh joh áh go gi oh caig tsá aum chiuacle, pasilla, mulato pe maig aum baí jóh áh aum baí do jo kaig tsa no trigo pe áh trigo do medio baí shiu medio úh choin tsá medio cóh shiu ká pai. Jo áh aum tsá áh aí lai ain chá áh uh aum doh aí aum tsá áh aih do laig caí, ká gá choin ká gá lá baig aum tsáh áh aig do aum tsá ká koh. Joh fá tsá noh aih ko shiu áh shía áh aíg áh có áh shía gi aíg kó choin jó trigo, óh fá tsaá naum já la ajo já la íh maig já la múh ré caíg shiu tsá ca ái múh ré áh úh aum baí dóh, jo já la áh jo úh bu tsá jó muo gá la bu tsá taig ka aí jó chía tsá, jo chia tsá tó yía jóh zí tsá áh tó yia jo muo ni zí óh óh gi úh bi tsá óh áh óh áh zaí úh aum baí do jó uh bu tsá aum do úh búu tsá chía tsá pe eig buo tsá múh chá aum do buo muh aum do já mu aum do buo. Buo chaí cha aum do buo jo áh joh zái uh aum baí do jó muo jo gá taig taum aig úh ñi áh muo tsá chá laig tsá kieg pe muo tsá kóh gaum tau cháh. Jó múo tsá úh noh gi cha gaum óho, óh áh uh nóh chá jaum óh do raum tsá chiu, jo zó tsá oh muo gi kóh óh tó tsá óho, óho cole áh ré múo óh cole ré jóh tó tsá ih maí jó tó cha ajo, jó tó chá ku lain óh tó tsá óh zé cha gaum óho óh áh joh óh tó shiu tsá ngi chaí do jóh áh óh áh zaí uh noh do jó main chá tsá ni mesa doh. Jóh chá tsá géi áh úh aum baí doh jei áh úh aum baí do chá tsá jó main yói chá tsá úh aum baí do jóh chá tsá uh aum naí bu. Có chá tsá taum cha ni mesa jóh có gi maig có bu chá tsá lai ka tain laig caí jóh gá taig naí-naí bu úh aum yiuu do jó main yoi go chía tsá uh aum baíg do gi nai bu jog óh chá tsá la jo óh có taum tsá maig cóh gi laig caí. Óh maig yoi go chá tsá muo naíh tasa joh jó áh naih tasa muo do go chá tsá có taum tsá jo maig có gi laig chiu jóh chá tsá chocolate naíh tasa chocolate jo cha tzá igual lá jo chá tsá joh có taig la ká cha tsa áh doh chá tsá co taum tsá có gi laig caí joh ni chá tsá jo cha tsá, jó chá tsá café naí tasa café óh chá tsah li ni chá tsá áh cá chia do chá tsá jo main yoi jo óh chá tsa úh éh. Jó muo tsá úh éh jóh chá uh éh gaum ñih kó uh éh gaum tau oh muo ni náh áh jo óh chá tsá áh taum lo aíg do wi, aí taum lo cha tsá muo chin aí joh chá tsá. Jo muo gá chá tsá áh aig do taum tsá, jo ni náh ai do taum tsá joh jó chía tsá có áh íh ñi laig ni máh tsá laig naí do jo chía tsá có chocolate, jo zaí tsá muh róh áh múh ró chai zaig do jóh zaíg tsá kai do jó chain tsá jain tau tsáh, taum tsá ni mesa doh jain tau tsá ni join óh-óh lá tói do chaig tsá ai ni mesa jó main yói jo gá zaí tsá ih ñi do já máh tsáh laig íh ñi zaig tsá ni mesa do gá zaí íh ñi do gá zaí ré já lah íh ñi do zaíg tsá tá ni mesa ti taig jó tó cha laig fu jóh lo tza laig lai fu puo óh tó tzá joh tó tzá no chá nai dio tó tzá lai fu, joh zaíg tzá ko muo lau laig no có arco jó páh tzá lai fu do chá muo do jo pá tsá lia, lai santa cruz sai jóh aig tsá jain jó áh muo do áh li laig arco do joh aig tsá jain jóh aig tsá tó, jo aig tsá mainzain jóh aig tsá aum ká nah go aig tzá aum ré go aig tzá noh ko áh zaí abalea jo aig tsá tó. Jó aig chá já la áh joh aig tsá ni mesa do go muo gá yoi gá chá tsá kie já láh chá tsá ngi chá tsá, há tsá tó chá tsá, chcolate cha tsá, zaí tsá tsá ih ñi do zaí tsáh chá tzá jain chá tsá tó chá laig tó cha maig cóh gi chi tá laig zaí tsá baí ni mesa do gó chá tsá tá laig taum jo muo yoig má tsá maíg tsáh laí. Maí tsá laí fu múo tsá lá bá tá laí fu có cúa la bu tá lau tzá jóh main tsá jo aig tzá chá naí dio jo laig yáh gi neí <noise> jó laig yáh gi neí lá joh jó muo gá laig la óh jo náh fá tsá có fuo chá nai dio chá muo gá laig úh laig dóh. Jo áh fuo óh fá tzá jaí la yaí jóh muo ni ká ní áh mú áh li taym zaig do jóh já ni la tói áh múh taum zaíg do muo tsá áh uh ñi do muo tsá ré úh laig chá muo joh-joh no muo gá laig óh zaí tsá ko aú zaíh au santo jó áh au santo do jo tó cha fu síh tó tsá múh gaí gó muo ni tá múh gaih do óh tó tsá fu zíh gi chaí au do jo uo ni tá fu zíh do chaí auh dó jo noh ni táh múh gai óh tó shiu tsá fu zíh jó óh aig muo fu jó aig muo fu jo yía úh ñi gai go muo ni ngo jai aín yáh lá ká nih jóh íh ku lain tsá aí buoi tsaí ni kuo chá ain fa fuo. Jó ih tzá ngui tai ko puo aig joh áh taig ko puo aig joh zaí yíu zaí íh ngi íh noh ain guin ni fu do tsá zá maih ká aig zái zá maig ká aig zaí yiu pe óh ba yiu la já leig zá ka uo laig la óh zai óh jóh aí ku lain fu chá tsá jó ih fá fúo óh ih éh santo main ku lain éh santo jo úh caig óh chá ko puo tsí zá oh múh fuo jó ih paí múh fuo ni mesa chá tsa li náh já la áh noh áh já chá tsá doh jó main yoi góh zaí úh naí óh gié éh santo óh main yoi éh santo do jo jau cuá muo taum áh na do joh nái tsá laim muo jó íh tsá fai níh do joh íh cuo shiu caú cóh cincuenta, co ca no có vau ka nóh-ka nóh cien toi tzzá ko maig ka no cien si noh jó aig cuo shiu tzá aig zi taum lóh zi ka noh cien éh cau jóh cuo tsá aig áh loig tsá ngi áh úh cuaig ni mesa cha dio chá jó main taig taum. Taum jó ih ku lain íh tsá zaí aí íh zaizá mai doh jó muo ga taig taum náh ku lain íh zaí yíu do gi oh ná óh ih zaí yiu do jó fá fuo óh ká ni cha tsá joh muo támuo gi fu tsaí óh main yoi fá fuo óh ka nih jó tsá tai fu chaí jó ih zaí uh naí jó ih fá fuo óh ih éh santo taum. Jóh íh pai mú fuo ni mesa óh gie fá áh fuo chá mú ái múh fuo jóh íh pai múh fuo ni mesa chá dio cháh tsá main yoih óh, óh íh aig óh jau tsá laim múo ju buo o yaí tsái tsá cuo shiu tsá aig kó mju ró cúo shiu tsá aíg aín, cúo shiu tá aíg kaú taum, có taum ló aig joh gi ká noh cien jóh cúo tsá aig óh tsá lain muo jó buo no yaí tsai tsá cúo shpiu tsá aig úh éh deh, zaig tsá aig ti jo guin ná aú shiu café jóh kíe shiu úh éh jo zein íh tsáa do aim múo aum shiu café jóh ngui múo aum café óh déh shiu úh éh jó sein gi jain óh ain gí chíe jóh zá muo áh tiempo joh áh li taum zaig do chaig cúaig cha fuo tsá múh joh tsái íh tsá do fu shiu ni leig shiu ngi jo zá gi muo óh éh-éh. Múh tsá jó muo oh tsá múh do jo ré ngui jó óh éh nai laig, laig bú jó muo tsá múh do laih naí búh jóh lá te muo búo máin bui cuo do boi gain como ain yía lá ká ni jó íh taig ain ain ñáh gi main náh zi ain ñiu gi éh íh taig íh ngui la toi fu lá baí ka ti, ka ti có tsá fu li zaí cuo jo tsá lain jo ná laig ñi óh maig chá lain ká ti ñih chía fu jó eig taum fu laig buó joh chá lain ka ti éh fu óh gi taig muo áh li go muo gá lain. Jó óh muo gi toi góh go la toi la áig ngi toi buo do jo ain ñi caum, ain ñi caum.